حاول تربط التمارين دية بهدف زي مثلا إن صحتك تبقا كويسة نفسيتك تبقا أحسن، يعني أنت مش أما تعمل التمارين دية عشان هي فرض عليك، وحاول تبدأ بحاجات بسيطة حتى لو هتمشي عشر دقايق ولا هتتمرن تمرين بتحبه في البيت، اسمه إنجاز في الآخر.